E gaskiya haani un ala ko un teeta nukiliya fuf a duniyaaru, ngam nukiliya wonni gelle, fadi yimɓe, nawni yimɓe to inaare wala jonnde jam, kamaa leydi Isira'ia e Palasdinu, e faroo funa caaka, e sa'i habre duniyaaru ɗiɗaɓol e Jamus e Amirk.